दांत की सफाई करने के लिए सबसे पहले टूथब्रश सही होनी चाहिए थोड़ा सॉफ्ट बिजनेस होनी चाहिए। फेर उस के बाद टूथपेस्ट भी देख कर चूज करो कभी सेंसिटिविटी बेस्ट उसे करो और भ्रष्ट करता टाइम भी थोड़ा ध्यान रखना होगा अच्छी तरह से कोना तक साफ होनी चाहिए। और ज्यादा जबरदस्ती ना करनी जितना हो सके उतना ही करना चाहिए नि तो जबड़ा फट जावे नहीं करनी चाहिए तो आराम से और दांत के साथ-साथ जीभ है फिर बहुत-बहुत को उसे भी कर सकता हूं। माउथ वाश को भी यूस के सके छ सफाई रखवा कंजे।